أحب احتفل بعيد ميلادي إني ألاقي أخوياي منزلين لي على الواتس حلات غير كذا ما في احتفال عندنا يعني عموما، يعني بس إذا كنت عن نفسي أنا كيف احب احتفل? <hesitation> مثلا يكون في كيكة، يكون في هدايا كثير إني أنا عن نفسي أحب الهدايا، هدايا رايجة من ناس رايجة، ناس تفهم في أنواع الهدايا المفروظ إنها توصل لي أنا. يعني هدايا ممتازة كدا.